<hesitation> Loterí tehi tsu duang thei tái la tsu áma sáver tsu ásá tái áhí ánein. Át ámá níite tsu án <hesitation> maamu áng ka léi sákpá tánga. Án <hesitation> needs ka fulfilling áng tsúmi zái tsu ké maa káinpát tsú áng tse. <hesitation> Té maa tsu áng investú kada átá ángá. Té maa tsu áng ké maa enjoying átú lute kada átá átá bóká ángá. <hesitation> Tsun <hesitation> átá bíote ní tsun hei. Mí har sáté tranpúinan típum kapá ángá. <hesitation> Án tsu real estate áté ka invest ángá. Mutual funds áté ka invest ángá. Tsúmi ló tsú. Tsu family tán ángé gifts té. Án daily needs ángke kém hík <hesitation> ka provide sák ángá. Tsun <hesitation> mun tár tsú ké maa tsú zintéinu. Paté zintán té kapá ángá tsú alatsóng té ní tsun. Mí har sá tsú hei tranpúinan tsan hei té tranpúinan tú. Ké maa tsú ángka dátá áng.